අලියන් ඔවුන්ගේ විශිෂ්ට මතකය සඳහා ප්‍රසිද්ධයි. ඔවුන්ට ශක්තිමත් පවුල් බැඳීම් තියෙනවා. ඒ නිසාම <hesitation> ඔවුන් අහිමි වූ පවුලේ සාමාජිකයන් ගැන ගොඩක් දුක් වෙනවා. අලියන්ට විශාල කන් දෙකක් <hesitation> විශාල පාද සහ ඉතා කුඩා ඇස් දෙකක් තියෙනවා. <hesitation> ඒ වගේම අලියන්ට තමන්ගේ කකුල් සහ ශරීරයෙන් මිනිසුන්ට නොඇසෙන ශබ්ද පවා අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ශ්‍රවණ පරාසයක් තියෙනවා. තව <hesitation> අලියන්ට දිගු ආයු කාලයක් තියෙනවා. ඔවුන් අවුරුදු 70ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙනවා. අලියෝ බර අදින්න <hesitation> ඒ කියන්නේ කොටන් අදින්න හැකියාවක් තියෙන සතුන් විශේෂයක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක අලියන් බොහෝ විට පෙරහැර සඳහා භාවිතා කරනවා.